A nin̈akà zen̈y ten̈a tiako sikin̈iny de jinina. Fôtony in̈y zen̈y karàha mampalezilezy anakà koa man̈ano izy oe. Fa sôrta de tsy de mahavantan̈y amin'ny misiky sôrta. Nin̈à jin̈y zen̈y in̈y tiako kokoa.